Anggo najolo baya iba dompak menek dope kan, nasanoli sataon mia manombo manga- managn daging manuk na ninnai bo, sanoli sataon mia bo mala naget puaso mai ia, dohot get ari rayo, anggo jabat do get puaso, malam puaso nai bo, maduda ombu ombu mai manduda ombu ombu mebaya umak niba i, manyaok ombu ombu, dungi iduda mei i, i padudaonna mei jiba i tongan i kan, dungi duda non ombu ombu nai salose ma naroni ibaenna mei parmasakna i, i baenna katumbarna, i baen ladana, i baen bawa ahana bo ahana do dasunna, pegena alasna ciak ciak na, abis i naron, isuruna mei ke tupariki mangabongi manuk, kemeiba i iba mei mangabongi manuk nai naronkan, ben na taboi ilala ate ate nai pasimpan kenanmei non ate ate ani dot kalang nai, i suruna meiba i marsiajari manggulena, dot miba i manggulena i dung i dudat dung nai dudai nangkin ombu ombu nai, i pisahkon mantongan kan, i suruna mei naron i tumis, i giling mei lasiak nai, dohot <hesitation> nagorsing nai, alas nai ciak ciak nai igiling ma sude, i pasada sudena dung igiling, baru i tumiskon igoreng, igoreng mai pajolo naron aha nai, bawang nai, dung igoreng bawang nai baru i baen lasiak nai, dung i baen lasiak nai baron i baen mei pati nai sotik, sotik dope non i baen pati nai i idabu mei mauk nai, tu kuali i dabu mei tu kuali i. Baru iaduk aduk mantongan kan sampe satonga masak ibaen me non pajolo jolo non santan riar nai, satonga muse mei non ibaen santan riar nai, dung ibaen songoni naron, gur gur mantongan kan get satonga masak ma, ibaen muse mei nangkinan aha nai, pati na nangkinan pati na kolat nai, i baen mei pati na kolat nai idabu, dung gur gur musenganma baru ibaen pati na aha nai musengan, o natarriar nagkinan i dabu ma, i pamasak mei gok mei ibaen ciak ciak nai i so uskus, i baen mei bulung ni ahana bulung ni bulung ni unikna gok, so uskus ibaen asomna, baru ipangan menon marami rami, mar dahan dung siap naron mardahan kan i pangan mei marami rami, baru mam- ibaen mei lasiak tuk tukna non i, i baen lasiak tuk tukna anggo lasiak tuk tuk intong ngan kan, namomo do mamabenna, i tutung mei balanak nai naron, dung i tutung balanak nai, baru igiling lasiak nai, i gilingkon ma sude dot lasik nai dot balanak nai, baru ibaen asomna asom sunde golarna, uskus mantongan kan, mamolgang ma i bolgang bulung gadung campur campur, ibaen bayomna, i baen seno eropana, i baen buncisna ibaen kacang panjangna, pokokna marragom ragom ma iaha nai bo aha do bolgang nai, so tabo mantongan manis. I mei i pangan mar rami rami mei naron i dung siap naron kemei i non sumbayang taraweh, mulak nggon sumbayang taraweh naron, modom ma sahur muse doma naron, les i muse mei i pangan, gule nangkinan gule manuki, pala torang ari muse mar marmasak musenganma, les i muse ma naron manombo i pamasak pamasak mei parjolo parbuko, ibaen mei kolak pisang, sonop pisang na ninnai kan sonop pisang i campur mei naron dohot aha bo, dohot aluo, dohot gadung marcampur campur i baen dohor cendor, anggo cendor tong namodor mang ahana kan ibaen dohot topung danini, baru iaduk aduk i pamasak tu kuali i baru i baen cetakanna, baru i pagurgur non pati nai dohot dohot gulo nai, jadi menon cendor.